ஒலிகளை வெளியிடுதல் வௌவால்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் எனப்படும் மனித செவிப்புலன் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட உயர் சுருதி ஒலிகளை வெளியிடுகின்றன. எதிரொலிகளைப் பெறுதல் இந்த ஒலிகள் அவற்றின் சூழலில் உள்ள மரங்கள், பூச்சிகள் அல்லது தரையில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து குதிக்கின்றன.